Kuna wotur la tullo <noise> diye. Ndlam Nasaran cunga <noise> <hesitation> bombiro kuyei. Ti kidanga konu ndaraa wayi ciyia cuyi tudu ceyi. Kidanga adi kida kura kosu marra. Ni da wotirra wotirra da ngedengede kadaa jilinga kura ye diye woli ye diye kura kosu ye diye. <noise> Wolia kuna wolia konu la kuna konu wolla woliwa adi cowu kodi, kurawa kona kura dodowu yediwa kodi. Tullo la kurra konu ma kura marrawayit diye, injingedeyaye inji da goyi klan inji kada, tendi rimia keyeye, klan a la keye kada ma rimia da fitte asanaye. Kamma goyi kodi tea da killa kuwuwu bowombi bowombi bowombi bowombi nje adi da kammiyi ciria da la lancu duyia adi ayimia awo muhim marrawayit tiso kuna wotir lantanso <hesitation> kuna wotir <hesitation> wotir hakumayiye sa la <noise> na lan soworci tartei wayi tendi a la cottu ceda klambe. Tendi adi ngaaye hasana ayimia kuna konu ciyia ti cayi tudu ceyi. <hesitation> Ti nguwunga rimia ngaaye nguro burni coron ayimia buladiyan bo. Buladiya ayimia awo keyende <hesitation> cikan awoyeyi. Na adin awo konu ciyia da nguwu kosu. Ako koraso, gasso awo kada ayimia tendi awo akedi ciyia awo ngede raci bo ille tiyi ciyinuwa. <hesitation> <noise> ti ciyia yiyia ayimia inji ngaaye dina, kintu dayia tancei, yamma yam yamnguye yam da kangu da haas kida goyia injia goyia caradia kuntu dayia gucereia tatca konna ceni, ayimia kam ngedeyi raciwa do. Ma konnu ma woliyina ciyia da woli ciyia da yammiyi ciyia ceni nja da walji bo. Ti diya konnu kurangu ndeyedi wayi wotirrin soyia hadir ceni. Woturra kuna bowowa fadaá ndowu jifi, yam ndowu konnu da ceyi. Ti sirea awo jowuro ngla awo kidanga da Mašallah kida ngla marrawayit. Konnu konnu kuna awo kiske tunu. Konniyi awo royina di inji bes minde gulleia.